Fampiasan'ny tantely iny fatikiny igny zany lafa ataontsika hoe misy olo zany mangalaky an'igny tragnon'igny, de amin'ny alalan'igny zany misy k- misy fatikiny zay de igny tribihiny an'olo io de amin'ny alalany sahala hoe mamindra mikrôby de <hesitation> miboboky le tarehin'olo. Zay zany fomba ampiasany an'igny.